Gny mahasoa, gn'ino izy tiky, gny mahasoa gny tantely ankoatsy gny famokarany tantely ah dra izy miaro gny tontolo iaigna avao koa amy gn'alalany fanaovany any le polonisation, magnampy igny e, magnampy gny fleurs sy gny hazo rehetra amy, mitombo sy ny tariny. Zay gny tena mahasoa anazy aloha.